Lewru Octoobru, mi walanaa ɗun miilo. Ko tawetee ndee huunde ana wara e hakkille an. Sabi ɗii lebbi tuubakuuɓe. Bon, so ngoonga Alla, neɗɗo miilotaako huunde wonde ka. So wanaa tan, eɓe mbiya nduu lewru kanseer. So a yehii e dogotorooje ɗe, a tawan eɓe kaɓɓi kulle boɗeeje becce maɓɓe.